Tuubaaji goɗɗi nana toon ko jinuuji. Goɗɗi nana toon ko tisuuji. Goɗɗi nana toon ko joortiiɗi haa les. Goɗɗi nana toon ko koppi kaaɗi. So tawi ngonɗa ko e yaltude golloyde, ɓoornotoɗa ko tuuba yettiimba haa les. Tawi noon ko galle ngonɗa, ɓoornotoɗa ko jettiiɗi koppi. Tawi kadi ina jaangi ɓoornotoɗa ko jinuuji tekkuɗi. Tawa noon ine ɓuubi, ɓoornotoɗa ko jinuuji leefuɗi.